بصراحه تحديد الأعمال الفنيه إذا كان سمحه ولا، تمشي تختلف من ذوق للآخر، يعني أنا ثما حاجه تعجبني، حاجه أخرى ماتعجبش، بالنسبه ليا أنا ما ثماش <hesitation> شيء يخليك تحكم على الحاجه هاذيا <hesitation> على الناس الكل، كل واحد وذوقو، <hesitation> الحاجه اللي تعجبني وماتعجبش غيري مش معناها أن ذوقي خايب وهو ذوقي سمح لاء، كل واحد وذوقو من اللخر.